Adeɛ wei wabisa me. Da biaa wo bisa me mɛɛ daabi. Wo bisa me a mɛ daabi nso wogu so bisam. <noise> Abaayaa yi a wɔɔka ne ho asɛm yi, m'ani ngye ne ho. Mentim ne no ntena. Nhwɛ ne nneɛma bi a ɔwom nee sɛneɛ ɔsi toto ne nneɛma. Ne kasaa ne sɛneɛ osi ne mpainmfoɔ di nkɔmmɔ na ɛnyɛ adeɛ sɛ mɛtim ne no atena da biaa da. Wokakyerɛmm sɛ me nyɛ m'adwene yie. Maka akyerɛ wo sɛ daabi, mentim ne no ntena. Nso akɔyɛ sɛ wɔɔhyɛm sɛ nne no ntena. Ɛsiane sɛ ɔyɛ wo nua nti wɔɔpɛ ne yie. Nte aseɛ paa sɛ biaa pɛ ne nuabaa yie. Nso sɛ me so nkɔfa na anhwɛ a ɔde haw ne amaneɛ bebree bɛbrɛm a mennya asodwoe wɔ abrabɔ mu. Nti m'adamfo brɛboɔ paa ne wo. Nso sɛ mɛtim aka sɛ neɛ wɔɔka no mɛgye atom a ne mboa. Nti sɛneɛ masi anaa madi kane aka akyerɛ wo no mɛ daabi